<noise> sabun sabun-itu akang pung manfat banya manfaat katong pung keseharian harian katong mandi katong pake sabun mandi taru-tarus karna sabun mandi ni sabun mandi ni kan ada poko nya banya yang yang-dong su biking akang dia punya rasa wangi poko nya banya-banya macam wangi begitu jadi sabun mandi ni kan mandi harus pake kalo kaya kerja ka katong su kotor-kotor su bau bau begitu bau bo-bou katong harus pake sabun mandi kalo kalo seng mandi seng pake sabun mandi itu man nanti katong tidur kaya ada rasa-rasa bagalisa-bagalisa seng bisa tidor kaya bagatal-bagatal Itu yang bagemana katong harus batul-batul pake akang sabun mandi ada yang sabun mandi yang dong biking akang menghilangkan kuman ka, menghilangkan poko nya yang gatal-gatal ka itu yang dong su biking akang tinggal katong harus pake kalo seng kaya katong kerja-kerja su kotor-kotor ni masa katong seng mandi seng pake sabun lai cuman bagoso-bagoso biasa-biasa saja bagitu pasti seng samua akan <noise> barsi katong pung keseluruhan tubuh badan ba akang seng talalu barsi bagitu kaya masi ada kuman-kuman to <noise> yang masi tatempel-tatempel ka itu yang nanti katong kaya bagatal-bagatal kaya ad <hesitation> panu-panu ka kulit-kulit yang katong pung kuli-kuli badan su. Su baruba-baruba warna bagitu itu <hesitation> tergantung lai katong pake sabun mandi karna ada akang pung campuran bage campuran sabun tu ada yang kaya seng cocok lai deng katong pung kondisi badan ni to ka seng cocok itu harus katong hindari hal-hal kaya bagitu itu yang harus katong jaga kalo seng katong pung kondisi tubuh ini akan <noise> muncul kaya bintik-bintik kaya panu bagitu to bagatal-bagatal manfaat sabun ini kan harus katong batul-batul harus batul-batul banyak manfaat yang katong gunakan akan kaya akan bersikan kulit dari kotoran ka debu keringat <hesitation> kaya membasmi. <noise> kuman-kuman bagitu seper kaya bakteri ka, virus-virus ka akan bisa mengatasi masalah begitu contoh kaya kusam, keringat, karingat-karingat deng <noise> kuli kulit-kulit kaya terasa seng segar bagitu musti harus mandi pake sabun deng katong pung bau-bau aroma aroma-badan seng seleras bagitu deng itu sabun yang <hesitation> biasa dong pake <noise> <hesitation> mandi-mandi deng siram akang deng <hesitation> aer panas aer-panas ka deng <hesitation> aer hangat bagitu aer angat-angat.